<noise> Gny Radara, <noise> laha i izay mandeha ka <noise> mahakasiky raha raiky, <noise> fa tsarainao mialoha hoe izao gn ilaivako an'gny radara toy; <noise> da laha misy mitohaky amin'ny raha tsarainao mialoha agnaminy igny izy da maneno da fatatsy hoe misy olo gny agny izao na oe misy biby gny agny izao.